مرة وانا بنجران, شفت جمل ضخم, <hesitation> بالنسبة لي يعني, أنا بحب الجمال, وكان بالنسبة لي هذا أضخم جمل شفته بحياتي, <hesitation> كنت وجتها أنا صغير أصلاً يعني, ووقتها كان حجمه كان مرة بيخوفني مرة بيزرع الهيبة في جلبي, كان مرة طويل.